Ta̱ na cwiweꞌ naquiiꞌ ndyuaa yuu na mꞌaaⁿya ndoꞌ na cwilaxmaⁿnaꞌ ta̱ na jeeⁿ caꞌnaⁿ nnda̱a̱ nlꞌuu cantyja ꞌnaaⁿꞌ ta̱ta̱ chi, ta̱ toronja, ta̱ mandarina, ta̱reixa, ta̱lamo̱ⁿ, ta̱nomntsaa, nmeiⁿꞌ ta̱ na jeeⁿ caꞌnaⁿ na nnda̱a̱ nlꞌuu quitquii nnꞌaⁿ joonaꞌ cweꞌ ee na caꞌnaⁿnaꞌ majoꞌti jeꞌ cwiwilꞌueeꞌndye nnꞌaⁿ joonaꞌ na quilꞌana ndaateiⁿ na nncꞌuu tsꞌaⁿ quia na jmeiⁿꞌ ndoꞌ mati cowilꞌueeꞌndye nnꞌaⁿ joonaꞌ chaxjeⁿ na ta̱ toronja mꞌaⁿ nnꞌaⁿ nquiuna juunaꞌ jeeⁿ ya na nlquiꞌ quia na wiꞌ chquio ee cwilaxmaⁿnaꞌ cwii nnom na cwitajndeiinaꞌ chaꞌ na nꞌmaⁿ tsꞌaⁿ ñequio chquio.